Kun de ru ganu es biu mayo bijiy ya laui mpa bijiy ya nep ya reu ya nip nu mikie bijiy ya nep reu bijiy ya ni nep mang ntu porque ya ntsen ya njau ya ni lii gade deru gnu ya mje riet kukua ne ru moun mas arit ya ni b iu mau mje pik nip limi kante ya no ma riat taun no a riat pa ne nee ya nda ni lanju lantajan rimjiet kante ntsen nda me natan riat kante pa nda njau y ya de junio tse amap ya anu mikie. Kuekara limi kante bo biu ya lii pa ntjuu lantu lijuiua lantu kjie juy deru gnu tse amap deru ya ndaja mikie ndaja ya liguiajan mpu ya ljguiajan ya nda pu ntjee porque ya mtse ya nip nkjuende ya mpa bejei ya nda pu danin porque ya ni mtse lemp junio gua nam mtse febrero tseje mas lii gmau nuu mike ya ni nju ya nda narua ya lieyet nip tjuu amadat scuela porque limi mja. Bali samjiey ya nda nip ljuu alejen kiau lantsau ndaja ikiuan nda nip lju nat ne nan ya limie ikiuan ntjaju be kue nop kjuende mpa nda luat ya kante nejei chimie nep nda nip lajuu y ya riat mtse ria ljuu ya mje mikie nip ljuu nda ya mtse nda ma lanjasp ntje abejei rua xkimies lmu ganjau be lanjas nya deru miau ma njasp nda pu danin ya nu mikie bebu ya lii mpa pik chkieje cante bu ntsen.